صراحة مو قوي في زراعة الحدائق. بس يحب يكون عندي بعض النباتات في البيت. عندي شوية زهور مثل الورد والياسمين. وحاولت أزرع بعض النباتات البسيطة زي النعناع. الزراعة تحتاج صبر ورعاية. واحيانا مشغول ما أقدر أتابعها زي ما يحتاج لكن لما أشوف الزهور تنمو يكون شعور مرة حلو.